Cuaidün a dis che se ti mange tante carote a dan 'na man a veddi a vëddi mei e opüra ti pöle co mangé i mirti-i përò chi li a sun pi car ën effetti, al e mei al e mai mangé dë carote ch'a custu menu che la metà che i mirti-i